Eitur emo, til eitur kan ma mo vel, leitur kan chua hean, bazar emo, supermarketa hean kan kalchina. Tumia chuan, ka ina, kan online, kan leitur tetu, lis kan siama, atan tus amun kan thenua kan, kan ma mo labui bui leitang te, atam vechin ani. Tuvang chuan, kan lis siam tu kan ena nga, kan leitur tetu, kan thang chua ka nga, kan ma mo zat ja. <hesitation> Leitam, leitam ker ngai lawin, kan <hesitation> thang chua ka nga, atan tutil chen eitur chen katsu. Kan lau leikolok chuan, ate vete ani. Tuvang chuan, kan ma mo cin ja, kan leitur ani. Chuan vei kata kan leiza ti, kar kata vei ni emo vei tumveo ja, kan kalavangin. Si nga atan atisom hi, kan leitam buichin ani. Tumzi nga atan bu fai te, ata te, poh nu te te tel, tuvang me ang dal alu, ti vel, tuvang me sesang sesang ketu, ni tin emo, kar kata vei ni emo vei tumveo law lein, kan ma mo tok tu, kan siama chin ani.